जीवन भर में घूमया देशां रा संख्या थारी यात्रा रो शौक, पैसा अने समय पर निर्भर करेज। कुछ लोग अपने देश में ही रह जावज है, पर कई लोग विदेश में दस, पंद्रह या उससे ज्यादा देश घुम्या होवे है। मैं खुद भी कुछ देशां देख्या हूँ, जिमें यूरोप, एशिया अने अफ्रीका रा अनुभव सामिल छे। हर देश नई।